जो यो अग्निशामक यंत्र होवे। <noise> नी यो आग बुझा भा में काम आवे। कई कई आग लाग जावे तो तुरंत यि मशीन जीने यंत्र भी केवे वो मशीन मांगा लेवे और जल्दी आग बुझा देवे। ई अग्निशामक यंत्र में एक तरह की गैस रेवे जीसे छिड़कते ही आग बुझ जावे। आसा तो पानी से तो गणी देर लगे आग बुझाने में इसलिए यो यंत्र गणों काम आवे।